מלי וסקת, בדית נצחק מעא אלנאס, נסלם ונסול עלא הלחוואיג א-סג'ירה, משית אלקאפי ואלסוואק, משית לאנסטה ג'מאעיה, וקנדיר אלאבטסאמה דימאן, תעלמת קלימאת מאללהג'ה ודרת ג'הד נكون איג'תימאי, ערפת נאס מאלשגל, מאלג'ירן ואלמונאסבאת, קונט סדאקה זוינה קיערפוני ויחבוני, קנבקא דימאן מתפתח עלא אלנאס אלג'דאד לי קנלקאהום.